Unam emi ami mmade nkan ke kpukpru mme unam emi ebokde k'ufọk edi ebua ntak kied edi ebua odo kini emi ami ndade ebua oro ndi ndindi bok ebua oro nno e udia nno e usan udia nsie nno e mmoñ mminyakke yak ebua oro ọwọrọ anwa mbak idiki dia ifuọ siak ebua amama udia ifuọ eti eti ndin nyenim e do ke ufọk mkpep e nno e enyiñ mkpep e nno ati udia nyakke nko yak enye ikud nyakke sukhọ yak edi enye ikud iyak me unam me mkpo emi ami nnimde enye aka eksin inua siak edieke nnode e iyak me unam me okpo unam ikud ini emi ami nnimde mme mkpo oro ñwọrọ enye iyekemen mme mkpo oro ita emi mifanke ndin nyekpep e nyakke enye adia mme mkpo oro ibọhọke eke ami nnode e ntak emi ami mmade ebua mfen edi ke ebua oro ini emi ami ñwọrọde enye eyene ndikpemem itie iduñ emi ami ndude ini emi ino edide ebua oro idinwam ndiduari ndikpọi aduari mme ino oro nkip ikpọi nsie oro nyediọñọ nyediọnọ ke mkpo emi mifanke ọduk edi nsi nsi ebua oro nnyam nda ọkuk oro ndep mkpo ndia akpan akpan nte mkpo ọsọñde nte ke idud nnyin ek nyesi e mmen nda nyam ndep udia nno ndito mmi me mkpo mfen emi edide akpan ono nnñ ndin imiyakke eyenam afannde eyenam afande ndibok mme ebua oro siak mmọnyuñ nda nkud nte ke idihe mkpo kied ke owu enyene ndinam ke uwem ana ofo asasuan a ubọk eke ọnyuñ ọwọrọde ọkuk ono fin ofo ada ntak edi oro mmade ebua oro ndibok e mbak otu do ami nyuñ nda sukhọ nda nwam idem mmi kini emi enyenede nte mkpo etiede ma ami akan ami ndika nka ñkọfiọfiọñọ ubọk ke itie mfen. ini emi nko ami mmoenduhọ̀ enye odu ndikpeme owu eke ekededi ke itie nduñ mmi ndidi ndinam idiọk mkpo ebua oro imiyakke yak enye ọduk iyebinne e me idiọk unam ọduk edi iyebine mmo isi ntak mfen edi oro emi ami nnimde ebua oro mbak otu do ekpeme ufọk ono nñ mfen afiak edi ebua oro nkeme mbok ebua oro ebua oro ikpon ami nyenyam a ebua oro nda ndep mkpo mfen nnim ke ufọk mfen edi kini emi enye amande eyin kpukpru ndito ebua oro emi enye imande ọkpọ̀suk edi oro ibiadtde udia emi ami mbiadde ke ntak uwak mmo edi nsuk mbobok mmo nnim mme ndito oro enye imande ami nko nyenyam nda ndep mme mkpo mfen iynwam min ke ọkuk nyam mmo nda ọkuk oro mmen nda nnam mkpo mfen emi anwamde min ke esid ufọk. Efen emi mmade ebua oro edi ini emi mmenyenke iyak do unam k'ufọk ndida nda nnam udia ndia, nyesi ebua kied ko